<noise> <hesitation> Ena, na mangin nao gun tin- tin aotsait kantri tsi wol konanin. Kobe pan e mangin tara guna, mes in pan, <hesitation> pan kei tataan ke kao na to buk o goagon, Isrel. In- in pan ire e rutuut no, mo tataaan tsi pan son mea <hesitation> napinipo e Sunahan. Yi pan ke mangin tara mengua nai youh. Mangin tara mengua na nasah, e kame ni nika na para ke tara dia to, o buk teyouh tsio baibol <hesitation> rutuut no nuh. <hesitation> Ne mangin tara gun nipan ire. <hesitation> Ne mangin tara gun <hesitation> pan kei natung yarun e Jisu, na mangin tara guo ngah te Jisu, na mangin tara gun yi ni kain kei re kao ria tin pan ire. <hesitation> Yi pan ke hate mengua na, ne mangin tara gue youh. rutuut i manas not e ka on. <hesitation> Ne mangin tara gun pan ire. <hesitation> Ke hate mengua na yi pan e mangin tara mes guana, yu re. <hesitation> Son dia nit in- in pan in goagon te Sunahan. Yi pan e mangin tara hokot guna. Be poat e rang sin pugunai youh re, ena totot sin as gun in puan ke boak on i pion, in puan e boak on to katuun nito te Sunahan. Ai na tara gun o mina te Sunahan e kui ona terun. Yi pan ke mangin tara mengua na haman gun na <hesitation> na kan ka as a yu eh, <hesitation> Sunahan e pakok nai na. Nit katuun ke haman di yu eh, Sunahan e pakok ona.